हमरा तो लागेच्छे कि साल भर में एक लंबा छुटी लेवे चाही। ऐसे महिना में थोड़ा थोड़ा छुटी लेवे से हम अच्छासे नहीं। घूम सकीले लेकिन अगर हम साल भर में एक लंबा छुटी। लेवे तो ऐसे ज़्यादा दिन तक परिवार के साथ समय बिता। के घूम सकेच्छे आव धेरे जगा जाके आव समय बिता के। अव हर जगा घूम सकेच्छे आव ऐसे महिना महिना घूमे से ऐसे समय बितावे में आव असानी नहीं रही छे। हमके लंबा छुटी साल भर में पसंद आवे छे।